Om valgõ leib, must leib ja näütüses maisileib vai ka gluteenivaba leib. Naaq kõik olõnõsõq, erineseq hindä koostisossi poolõst. Osadõh om pruugit nisujahhu, rüäjahhu, maisijahhu vai ka sis spetsiaalsõt gluteenivaba jahhu.